Барои сохтани ҳайкалча аз гил, аввал гили нармро хуб хамир кун, то ки осон шакл гирад. Вақте ки шакл пурра тайёр шуд, бигзор гил хушк шавад ё дар танӯр пухта шавад, то сахт шавад ва нигоҳ дошта шавад.